शून्य, एक उणे, दोन उणे, तीन उणे, चार उणे। पाच उणे, सहा उणे, सात उणे, आठ उणे, नव उणे। दहा उणे, एकरे उणे, बारा उणे, तेरा उणे, चौदा उणे। पंधरा उणे, <hesitation> सोळा उणे, सतर उणे। अठरा उणे, एकोणीस उणे, वीस उणे, आदी।